In ñayuivi tujinida ntesa kante chi o ñuu ja kaxiko ñayivi te ya'avize kante te ja ya'a chi tu kaxiko tna'ada ko kakan ja ya'avi kante. n ñayuivi tujinida ntesa kante chi o ñuu ja kaxiko ñayivi te ya'avize kante te ja ya'a chi tu kaxiko tna'ada ko kakan ja ya'avi kante.